To mi hokkaama daama ba niini, mi ɓuray yikki mi jooɗoo e baccel, ngam mi mawna, sabu nga mawɓe, tedduɗum ɗuuɗanii-ɓe.